هل يمكنك إخبارنا عن رياضة تؤديها بشكل سيّئ؟ الرياضة اللي ما أكون زين فيها هي التنس ما عندي التنسيق الكافي بين اليد والعين، وكثير أضيع الكرة مع أنني جربتها كثير مرات، إلا أنني ما قدرت أتقنها زي غيرها من الرياضات